أشبك يا أخويا مين زعلك؟ مين معصبك؟ والله أخدك الحين أكشت فيك وأ-أخرجك من هذا الجو الكئيب، تبي ناكل؟ نروح المطعم نطلب أحسن أكل، على حسابي ولا يهمك، إيش تبي بعد آمرأمر يا الحبيب.